ראמען, פרעימס ארום בילדער קען צוגעבן א שיינקייט צו דעם בילד, עס טוט באשיצן דעם בילד פון שטויב און פון ווערן צוקראצט, זיי קומען פון פארשידענע סייזעס, מאסן און שעיפס, פארעמען, קאלירן וואס געבט אסאך צו צו די בילד.